दल दल एक <hesitation> गिलो अवस्थामे रहोभओ जमिनको वो भाग हय <hesitation> जहाँ <hesitation> बहुत गहिराई तक <hesitation> गिलो मट्टि होत हय । औ हुआंपर नेगतहयंत आदमि धसजात हयं औ कुई कुई ठाउँमे बो के उपर पर्त लगजात हय पपरि लगत हयत थोणि थोणि उपर हल्को बोझ सखार लेत हय । पर पुरी वो हुआं कि बो धर्ती को भाग हालत होत हय बो से दल दल कहत हयं । <hesitation> ऐसो दल दलमे जव <hesitation> कोइ फस जात हयं तओ भारी दल दलमे निकरन बण अकठो हुइजात हय ।